Hewan yang aktif berkeliaran hari di malam hari itu biasanya kalu di tidore tu kebanyaka kambing bakiapa kong kita bilang kambing karna di sana tu kambing tu berkeliaran <hesitation> selayaknya hewan-hewan liar padahal kambing tu sebenarnya hewan peternak peternakanla tapi dong di sana kasi bebas tarada yang pancuri juga deng dia paling mengganggu memang aktivitas tiap malam karna di tidor sabarang dia jaga tidor di muka-muka toko atau ruko di pasar dong bera-bera sabarang tapi dong tarada yang barani tangkap dia tu padahal sala satu hewan yang bisa dimasak atau di potong untuk menjadi ini rendang atau apa tapi dong tara barani tangkap deng tamba di sana tu ada hewan yang sering berkeliaran malam hari tu sala satunya anjing anjing juga berkeliaran seperti layaknya hewan ini liar yang ada di hutan tapi dia dia tara perna <hesitation> makan kambing itu yang dia pe heran tu padahal anjing tu biasanya makan-makan daging lagi padahal cuma taratau bakiapa di sana tu dia tara perna makan ini daging-daging kambing bagitu sebenarnya kalu dia makan kong daging kambing yang berkeliaran tu sebenarnya dia langsung kenyang cuma kita me taratau bakiapa dia di sana tu seperti begitu dan kebanyakan di sana tu. Anjing juga dijadikan sala satu pekerjaan perwakilan polisi la sala satunya untuk membantu <hesitation> pelacakan mengejar orang menjaga tempat-tempat strategis kaya gitu dampingi polisi-polisi yang lain jadi banyak hewan-hewan yang berkeliaran di sana tapi dong tara barani tangkap itu yang kita pe heran deng tamba paling mengganggu hewan berkeliaran tiap malam tu adalah toke toke biasanya di sana tu paling mengganggu kalu tenga-tenga malam apalagi dia pe suara besar deng bera-bera sabarang apalgi deng tamba hewan satu lagi ini hewan <noise> ini apa kodok kodok tu biasanya paling meresahkan kalu setiap hujan karna sering aktif kalau musim hujan apalagi kalu da musim hujan itu berarti itu kodok-kodok uda banyak masuk dalam rumah jadi banyak tembok-tembok yang awalnya putih tu jadi hijau coklat itu gara-gara kodok karna kodok tu taratau hewan yang bagimana sampe dia bikin jadi kaya hewan paling kotor begitu dan di sana tu kodok paling banyak di bagian-bagian kangkong-kangkong baru ana-ana muda tu biasanya di sana tu dong tangkap kodok untuk hal-hal yang tarabae kaya. Tangkap kodok yang beracun baru dong bikin pana-pana wayar atau busur bagitu tu depe ujung dong tusuk di kodok pe puru atau dia pe tampa racun nah baru dong so ambe depe racun baru dong pi berkeliaran tembak orang pe orang-orang di kiri kanan cari rese cari rese bikin onar di kiri kanan baru padahal racun kodok itu bisa melumpukan orang jadi kalu satu kali dapa berati bisa melumpukan satu stenga badan la itu dong di sana tu pikiran aneh dengan kodok deng tambah kalu di sana tidore sapa yang tangkap kodok sabarang tu bisa masuk penjara entah taratau bakiapa padahal kodok hewan biasa cuma dong di sana salah menggunakan la kodok sala satu senjeta kematian padahal kodon tu racun yang seperti biasa cuma dari dia pe busur itu yang bikin ada dia pe racun trus dia pe apa depe tajam-tajam ada dia pe kaya gumala bagitu kalu so ta tancap berarti dia so tara bisa kaluar itu yang bikin orang tako deng kalakuan-kalakuan ana-ana sana dengan menangkap kodok tenga-tenga malam jadi depe cerita tu di sana tu polisi itu tara perna bajaga kaya di pasar tara perna bajaga di kaya <hesitation> acara-acara. Lampu-lampu mera bagitu dong lebi bajaga tenga-tenga malam polisi tu di bagian-bagian kodok tu e di kangkong-kangkong <noise> karna itu dong jaga tako jang ada ana-ana muda pi di ini kangkong-kangkong pi tangkap kodok baru dong sala gunakan dong ambe depe racun deng tamba dulu tu dong jaga pi di kangkong-kangkong tu alasan ambe e mangael di ikang mujair padahal dong pi tangkap kodok untuk ambe depe racun trus dong tembak orang sampe orang itu lumpu deng bisa mengakibatkan juga kematian sampe dulu kita pe tamang <hesitation> tape tamang tu dia perna lumpu ini tangan kanan gara-gara racun kodok dan <noise> jarum e apa pana yang tertancap di tangan kanan tu so tara bisa talapas harus dipatahkan jadi dong di sana pikiran <hesitation> e pikiran yang sangat buntu baru padahal di sana tu perkembangan zaman kekayaan alam juga <noise> cuma dong sala gunakan sala satunya itu baru tamba di sana apalagi dong su mabo deng segala hal dong bisa melakukan kaya gitu padahal <noise> ana-ana <noise> zaman dulu sebelum ada teknologi tu dong kaya tenga-tega malam dong pi balap balap liar balap-balap motor atau balap-balap speda kalu tarada tenga-tenga malam. Dia tangkap ayam ka baru dong bikin acara kaya kemarin torang itu tong pi di kabong-kabong tong bajalang di barangka-barangka sampe di barangka ujung tu sampe di dia pe aer terjun <noise> tong pi cari ayam sampe ayam liar tong dapa tong bakar a depe tenga-tenga malam tong membutukan kaya rempa-rempa tu tong so tra usa pi pasar karna tong di sana kaya kekayaan alam tu melimpah kaya tong pi di kabong ada tomat tong tinggal pete rica tong tinggal pete bawang mera tong tinggal pi ambe bawang puti tong tinggal ambe itu saja tinggal samua so tersedia jadi tong tinggal cari yang bagimana bisa menjadi makanan yang layak untuk dimakan deng tamba sebenarnya torang di sana apapun bisa dimakan cuma dong pe kelakuan memang di sana tu kotor tara perna terima dengan hal-hal spele jadi dong di sana tu memang yang staratau adab jadi kaya setiap pigi pasar itu pun kalu memang depe harga kalau conto pi pasar beli ayam ka beli ikan depe harga kaya conto lima pulu ribu tu dong dong masi tawar kalu memang dong tara <hesitation> penjual dong tara kas turun dia pe harga itu berati depe tenga-tenga malam dong jang ngana dong kasana pi kas bongkar. Orang pe toko-toko deng yang tempat jual ayam yang dong tara mau kas turun dia pe harga kaya begitu jadi dia pe tenga-tenga malam dong pe aktivitas cuma begitu saja <hesitation> deng di sana tu ada hewan berkeliaran tenga-tenga malam tu <noise> ada kaya sapi juga sapi juga tu berkeliaran kaya <noise> dong kase bebas tapi itu yang tadi ta pe tamang bilang dia memang dia pintar dia bisa pulang sendirinya sampe dong kasi lapas berkeliaran tapi dia tidor tetap pulang di sana tu dong tara tako hewan-hewan dong pe peliharaan dong pe peliharaan tu tara perna ilang terkecuali kalu tara pulang tu berarti itu dia mati di tenga jalan karna dia dapa tabrak dia mo bikiapa cuma di sana taratau ana-ana tara perna pancuri dong pe hal-hal yang basar jadi dong pe hewan-hewan yang basar kaya sapi kambing domba rusa <noise> dong kase biar dia di tenga-tenga jalan tu ponong deng hewan-hewan jadi dong di sana sapi tenga-tenga malam bera di tenga bera di tenga-tenga jalan tabarak orang pe oto sampe lecet ada perna dulu sapi dong kasi lapas <noise> dulu dia pe cerita ini to dulu <noise> di tidore dong kase biar hewan <hesitation> apa aja e apa saja tu dia berkeliaran tenga malam tu. Tapi ada satu kejadian sapi sampai masuk di ruma sakit di ruang oprasi jadi skarang di tidore tu <noise> dong so melarang hewan-hewan yang besar untuk berkeliaran tenga-tenga malam dong taramau kasi bebas dong taramau kasi lapas dia dari kandang tu karna itu sala satunya hewan kaya begitu tu sering buat kerugian untuk masyarakat untuk setempat begitu jadi kalu hewan-hewan kaya begitu kalu kase biarkan lama-lama memang fasilitas kaya rusak dia perna sapi dulu tu perna tabrak oto tiang listrik deng segala macam apalagi dulu kaya conto ada pentas-pentas acara kegiatan-kegiatan event turun itu sapi sampe masuk di acara-acara tenga-tenga acara jadi dong skarang tu so larang karna sala satunya itu hewan yang mungkin pintar tapi pengin cari hal yang baru